जीन्स पेंटिच्या बारिक बोलसात आमि टिकेति, चावी, लायस, पैसे किवा आणी ख्यची बारिक वस्तु दावरपाक शकतां आणी आमका ती रोकडिच हातिक मेटली।